تجلب عدد من الفواكه المتناسقة في الطعم مثلا ذات طابع حامض مع طابع حلو ومثلا فواكه صيفية أو شتوية مثال جح مع برتقال مع كرز مع مشمش تقطعم قطع صغيرة وتحط عليهم عصير رمان.